كمية التمارين اليحتاجها الكلب تختلف حسب سنه وحجمه ونشاطه, بس بشكل عام كل كلب محتاج يتحرك ويلاعب ويمشي شوي كل يوم، الكلاب الصغيرة ممكن تحتاج وجت أجل من الكلاب الكبيرة، الأهم إنك تشوف كلبك مبسوط ونشيط لو لاحظت إنه تعبان أو ما يبغى يلعب خاليه يرتاح.